أظن من المؤسسات الخيرية اللي كنت احب أدعمها ما أتذكر اسامي بالضبط لكن <hesitation> المؤسسات الخاصة بتحفيظ القرآن هي أظن إن هي بتكون الأساس اصلًا في إنشاء الطفل بحيث انه هو يكون <hesitation> طفل <hesitation> ناشئ على خلق و على دين بحيث ان هو يقدر يتعامل أكثر مع البيئة و الناس المحيطين فيه ويأثر بتأثير شكل إيجابي اكثر